Jatainidá kaáda nteyú tichí nu nteyá tichí jin sketaan kitudá nu ko'o sketaandá tikuún, tinána, limon, cilantrú, inka nteyu ku sao jin.